Për lon ch'a riguarda fe lë sport a dipend ën po le zone ëndua vas, se vade dizuma ënt ël nord a i pias sghiè, se vade al mar a i pias nué, se vade ën le sità a i pias giõghi al balun, ades a i pias co fe ginnastica, a van ën palestra, a fan tüte che coze li, a dipend ën po ëndua vas